Gny raha mampiavaky gny dauphin manokana zao da izy ho falifaly avao lalandava sady manana ah betro, say lehibe izy ka heverina hoe mana intelligence bebe kokoa nohon'ny gny biby hafa.